Bunganggi da chule upe uthi dodum bana kule da dodum. Uthi dodum banavik sa chule sa um met. Dak ngu nu gama ga chulu chi du um met. Ngua var na chia iait savono manatamgi. Le di chia met sa mono da manatemgi. Daka un du chule daun mas mano ma thi pas pe. Umes pe sa thiathik, tiathik sannggi sa uthi ta cham. Sa uthi ama avik vasa chule sa ti var na un ia ngais savadi un dein namuk sa auk ma vadi ngu ithamuk save. Da vadi ngu thodum save ma ngo gu galing ga dango da tha ngua mun ngua mun ta thal ngo mone mone va gus bung marik. Dak amor ngo da amor ngo mone mu gua bang ma monup dango sa chule sangus met sa ma ka sunaski da maka sunaski da sunaski da mano. Mano ma tes pe ia gulam ga veve.